<hesitation> yo angada ko mokhon bé hadama remme gnonki dionko ntéye <hesitation> hadama remme gnonki dionko nta séré makha, bon komi douna allahgada débéri ada kini soro gnay hadama remmou kou khan goligna, a da golignan mokhon koyi khayi khagui débérini, inati séré gana séré kéri ana diya ntouga, a diya na mané mé, soro fono béni ga dioŋa i gadi kébé gni khima, na kini hadama remme nanta diya na kéya, <hesitation> wo bétini do kégna batéŋa mais est ce que kégnani, hadama remme gnonki ngani kébé wossouyatou, valeur bé ga yonki séré sou ranta ken tougana, séré sou ranta ken tougana allah bané, yan kata daŋa, angana séré yonki bagandi, atougadi nguéni kébé hari ga koŋo moxo, touwano nga koŋo mokhon bé, lahara kota angana séré yonki bagandi, i na ta na yonki londi golé gnana makha noŋa, donko hadama remme, yonki cest clair tougadi ntéye. Alla bana nkata da sere lanta da, nké ké ŋaniyé, nke kenda kégna simadé alla bané yan katada séré yimé rantada.